باش تغسل اسنانك بطريقه صحيحه لازملك أولا تحط معجون الأسنان على الفرشاة و من الأفضل يكون فيه فلوريدا في المكونات تاوعو بعدها تحط اسنانك بحركات دائريه مالقوق للتحت و ماللور للقدام، نركزو على الأماكن لبيت لسنان و الجوانب الخلفيه راك تعرف <hesitation> من الأفضل تغسل فمك بين زوج لثلاث دقايق و مرتين في اليوم على الأقل و متنساس أكيد تبدل الفراشاة كل ثلث أشهر.